Mopeti ñavo oime yande yandeya yaevaera yandeyeipe kiapa yande mbaerepa yayemboe ñai mbaepa yaupitita jaem aayande ñamaeta yandeye keti guipa yayu jare kiapako yande jare ketipa ñaeta yaja jokuae jokuae oipota ñamae